في يوم من الأيام كنت أشوف غروب الشمس مع أصدجائي على الشاطئ، الألوان كانت ساحرة والجو كان هادئ، سمعنا ضحك العائلات حولنا، وصادفنا اثنين يتبادلون كلمات الحب تحت هذه الأضواء، كان هذا المنظر منظرً جميل يعكس جمال الحب و الطبيعة معاً.